Jan nu naku kuan netinun ujun yudén tini kuan ndikega tetunuu kuan chinakuu tununi inka iin kutanu nuvaju hu u ondio na'a yundean ihonka niata nokuan nduvee nutua ndenke kuente tuu kedio nande ante chu iin udan ndidu jun nua jionra nuu nritoa'a xhi nauveji nuia akachí, tukutanu nanku nuni inku tanuu hu cheva'a ye hu uu odina'a uyekuan nija ndejika, dichunea nguti onguata iha ha ngua xetea unya nenuva'a axhingua audyente nguaña veji veji chua tako bautizo unu tañe'e ina nguida nuku tangue ñi idne unka kaxtilla extio teyu nuna yengue tene ñu ku kuan nichu nuni iin kitia kiti ngutate tunuu ngutea.